الوظيفة اللي نقدر نتقن مزيان هي الوظيفة ديال استاد ديال اللغة الانجليزية لان بحكم علاقتي بالمتعلمين قليلا او بحكم المعرفة والتجربة ديالي